Kɨtɨ ja tu jita'in iniyo xi este yu'uyo sa'ati ku kɨtɨ u nanitɨ koó kɨtɨ kasi tu tu yu'uyo sa'ati tu tu jita'in iniyo ntéyo nu kɨtɨ un tu chi in feu este tu tu vaa jitoti te suni tu tu na modo ke'eyoti tu chi este yu'uyo saati kɨtɨ ku kɨtɨ a ja kuni este ma ku keéoti.